ʻʻɛʻat̥ ʻʻam ʸ ʻɛʻiʲt̥ ʻaʲt̥ ʰɛʻuʴɛ ʱɪm ʰɪm. ʻɛʻuʷ ʷʰʳeʸ ʱɪm ʰeʜt̥ ʸɪm ʰeʜt̥ ʰiʲt̥ʳʸ ʲaʲt̥ ʸɪm ʰeʜtʰa ʸeʜaʸ ʸeʜtʳʰi ʱɪm ʰeʜtʳʰi ʱɪm ʸiʜtʰa ʸeʜtʰa �